Tupeisa yaiporu vaera jare yaiporuvi ipuere vaera yaitio opaete mbae ikiakiague oi ivirupiva jare jokuako yaipi yandepope jaema ñanoe yaraja ikatu koti jare ñañono mbaekiarirupe, jukurai yamombo kua tupeisape